<hesitation> nainni ná xa dakenáx deyuná este yidii, yidii hí esté h <hesitation> tikuindó xhi tikuiti, ti tuiti nreyó moño nreyó esté nruxhi xan xhin <hesitation> xhikonán no yodo tá nakena yidii.